Diiji kuli pire wala ti pudu la-lau nong shinu argbudaanim lau sai fudu wudim, fudin yayi nan kar nwa lau lauwiu ndi shuppon, ka yadda shir illo i rimbo-rimbo, mandi munun rimbo mandi munun rimbo i.i wu kiji i shovaani ando i glass ma munkon rimbishaani ta kisimoi, kandi nwa lau mayi manyun toma lau penoko rimbo machine, peno rimbo motta, penuko rimbo keke penuko rimbo girgi keko mommo gaskiya a karmi albarka amma sai shimu kamma ti picce shimu tipicce dagaji ma lee lau akam we shir shupponon daga kaabi shi doji kama mera ti makaranta karatu nwaru kan yiiru shuran kama mena kan nwatu piddo tanga kama pidduko tanga ka nwara kiwo kan miru kan nwattu lai yi foro foroi milang chir pididanko fok ti minai mandi lan ma miniji yii fuji ma piidu tangai direeni se chan ebe kerfe <hesitation> parammundi ko parapeleu ke wei lau ndang itu kokko mina duk yadda ma foona, yiipo kpadduko yiikero sai ko danghi fok shinaani mlinna nrune doji pan kijimmoi me kan ilani meko lau kama mena ti makaranta dogi kan futu kan mwati i yiidiyo fashi keke ko machine ko mota kekko mo doi sana'a ai to ama shinasu d;agama ma lekko lau baaji daga lau ma mena ti makaranta mayiiko kokkori kenan shovo lau ti makaranta pidi kpaddo aji dok, peleu ko gbonommo lau maresuko we cakka ta yuani ndang illina nwatu tankabaani cha cakka yu sa'a babakan iyyam a waani don rayuwa i baba kan inyei tango shupponon lauwi tun shat daga shunu nin leffi tanko nwatu amma ma kako cha lau kama illuko baaji kan bang shik kan se to lau kaman meno makaranta kan nwatu bi pi wei shi shuppileken timkaranta amma shuru ar yuani kijimmom daga ma mena kan nwatt dabni pii ni tiuri man nwa yiiru shurani ta lano peno wei yakai akam yadda shi lau ta penon wem amma moko lau ma mena mina, <hesitation> kiji shoojen shin diigon tipicco ne naka ya bautammo shoojen na peno ko ta patun ni ko shidam shierei ko shidam sharei amma ne addu ano ne it fuji dimmano we naminji wemo mammo jiji mu nong cakka cakka kuma a lau penuko yadda cakka pena ka golimo muniama kaman gorimon ti gonigo najeriya penu we shika chekki dok piddi ndi kpakko cakka waani cakka kuma peno we cakka ka yuani yamba kuma penuko we shir cakka pudi yuani miniji nong yamba we shi ti pidi yuani mo mu ninya mun miru ku kokko mun pini ko cakka nong shine ndang nwatulina iya daggu mudok yanda shir yuani mun fooro lan ninya cakka mun penigom yangam cakka kam kiji <hesitation> yadda shimmaka yunwuccemu mar marashanna a choi ti watogira a abaram tati liwon tikokkoi tahanau machine kan mota kango pan yanzu shidanmo mira mariyii dabal ta ma kiraani waani yanzu kiji ne miniji ni kpaduko shoojen. ﻿ni kokeeno don ne fero fok kadaano aganwurijan ka pono nindi kumu kujam kuma na keno shojen wemmo naka yuani, konar yi shidam shirai ko shidan shirai ne na peeno naka yu bauta tanna ta i ku jam waani ta kijimmoi maybe menem ne ma kpadduko pennukin a biru pii we shin wala pidi de wato wo kimo se mulki ni a toddi ndi kpakko kpalti mo mulki ni a tomon amma ne dalili tipidi kumu tomon ni <hesitation> dalili shin na ka kuman ti pidi kumu tomon ni mulki matasaya iya shita kar pidi shadu buki dot kan pilun kan nwa da kurbe ta kengko nemo aljuhu ɗo̱ kai ma kan lari wulbuye kurbe ta kwngko ya aljuhu kom ka pilun wemije to ke ko mulki mo tmon aman pidda kam togoni kijimmoi ndi yino to mon piddi kam to monni kiji mini mar aniba pilun minun pillut sada mini mar pilbillan minu pillu arha tona ma yuani kijimmoi aruwanim konongta ko t minni kuni, ko nong ndi mini kum to keko wei ar yu walam diko kunun jum ko nong ta mini shinnaani ribammo akam muji shi tayi we kaabi shakar yi shukerm ko nong akar yuani kelangkui cakka cakka wa amlui ayu we kelangkui cakkan yi shukerem yiiko kasuwa shi mo kelangku i se ninya mun shukam yiiko don doji kan ilunna we wu biyan butako kanci kan ke kan shibbako kan, i manaako kan illa kero madi to aman ki ne shine matasanmu nayu diigam aman ne shine shiran shi ti pidi yuani daidai ti pidi shi kan ne aman anyu diiga shinu shir pidi nwa walla wei aman ne kam tubidiya kanne mulki jijino tiidi yuani daidai akan yadda shin na i kor ni kaabi anumo wemmo kijin mo kijimmo dakidaani wemmo kijimmo watan kelangkui don ne kam ta baaji ne ma yiiko shitau ne we i buu shi foruko peleu ko gbonog ai nir itu kurbe fushani to kagam shidam pidi mo irin ma babano kan ma iyano shunu mar ambuo pillu shinaaju milang to yayikidigo yam fujani to ma furjani kan ji <hesitation> mulki jijimu wati dakkulko wei, aman mor kijimmo mini marpillun kaa we minu pillun sada mini mar pilo minin pilo arha to gaskiya mulkiyin tayigo wala aman akam yadda i <hesitation> shinar iya kabaani an mo mulkini nwango walla ayu walam we doi <hesitation> lun keero shaabi kiji turei ﻿yadda ji shiruwanjabi agan dakai awurwurnon sai dai kan digo chinago kan deiyi laurun kuma ga budu ruwani kaminji kan koboruwa ɓere akantiaga igo sai ko kan pi daankali to yindo nanga yii yadda banukon wemmo kenanfa mulkini ta kijimoi ti pidi yu walla yadda shi i tun lemmo kan <hesitation> terer mo shi lenkudon ya shabi shine ta kijimmoi ai kama foruko kan nwa wuri fudi ko kam tunle kan terermo shi kunkudo yadda shi lonkudon ya shabi kar iya koro fudi ka dabal sai ko kanbi daankali <hesitation> merje shibba shi pidi kiji merje foi nda be ta hankali ta hankali ta hankali kijji merje ntariyan ndari ndarin ta hankali ta hankali ta hankalin ndarun kijimmoi to shine mulki jijimumo kenan ndarun ta kijimmoi, miniji shubu mu kam ti kokko mini shubu mu kam ti kokko, minu ma nwe we minu ndi hi wala mini ndi yun birang don kupira baaji akam paaro lau akan paaro mun gbude kuma kupiraamo shoojen kokko bang birang fudi shiminu ta lungi bongmu nlon minu ta baaji ko minuji ta baaji minu no tunuko yanayin yada walashi minaka. ﻿Yanayi wahala shi minu sha pidi shuani shiyasa minu shibba shi shooje mom minu nwatu diyeemu kenan minun we minu minda fudu keeron mo don dooji minu mar illa yi shinaamu diƙƙei <noise> to ƙeeƙo shoojen rimbiƙeno tipicce memukoi naa ƙaaɓun ko i mulki shana ƙaaɓu kup- kup yi jijino <hesitation> kiji ii jijino nar ƙaaɓuani ka mulki shemida n ƙabani ka kup to ƙeƙo ne aƙam di yanna iƙo saiko minda kabaani minu kabun ka kup kiji kupni shir pidi yuani to yuani wala kupni daidai njankan ne ne shipidan shan lo mina dole margabani kupni tibido wala don ne na pidi shaddu we kolauwiu ko kiji misali adau ner shadaani ta laa roba lauwidiu keko nda avo kasuwa ti pudu foraani ta lua tkudei tii killo goddo tidei tidei ma munko takai banata anummo wei shina ta ti ivu luttu peleu, kogbonong nen ndan itu we shir foro lutu bummo arai nwaro to kekko ai i kup jijimmu yiiko wala kekko akam yadda shi minda kpakon cakkai don kijimmoi miniji ko nong mun illa mun kero we fok kuni don doji akan <hesitation> kela dogaraani ka i ninyam. kaigo kuji gujbimino. ﻿tete moro ƙaƙƙo sha we ti piɗe monaani nwa wan shiriwiyan ko nong duwan we yareko banai ko nong duwan we kiji muroro bane, awanchigo ƙaabichiwenom to ko nong ne bieran kan jure noin, agamu shine manu dalili mbuttu kabi an ƙurɓe an ƙan ƙingɗi muatu ɗiiya don ninya mati ɗiigo iri ɗok kar shuri nong gaskiya kupniti piɗi yu wala shooje ne nima ri piɗi nwaro tomni ndaraani ka ɗimma keko aman makar kakko shanna pan an ƙoɓo kiji shakai to kekko ne nar monon gɓuɗen ner kabaa ni na minu shayi shaabi, shine yamba, yi watoyu wei minu kam mar ɗiiyaani iri ɗok, kpaɗɗak mu kame a iri ɗokom don ɓirang nugba ɗokama a iri ɗok kamar iya tereni kamar mono gɓuɗe shabim shine futu ma yiiko ɗaggo muɗok ma yiiko muɗok sha illi don ɗoji kar illaani kan ɗiitii shele <hesitation> ne dalili shi yare ta mun nong wala a waani ne ni lau na ɗiiya kan mun gɓuɗina in shuppuno ka fok piperom nen piini ko wushire yakai yarem ko yaken, yanzu ma illukam kama shana tang deɗɗiro shomvo we yare irin fwat ko param mundi nar lyaani m. ﻿Ne ɗok ɗok nir iya kabaani shombo ili illi takaɗa makijo takaɗai to piɗi we mo ner iya kappijaa nim, keƙƙo we ma yiiko kiji mmo nwatu Patu gɓar akam yadda shi minu iƙon shine momma weu shi yakamata mun ɗii mun di shuppo shiɓɓa ka fok pipero lau ko ta yu merje ko ya bulun yamba mushenua a Paaro sha ɗaƙƙilaanim miniji kan peno vareko kanpeno turanci ƙam penoi <hesitation> Hausa to mommo ko kar nwari pitei kar iya i Foɗo̱ ƙuƙo ta wala to aman mandi tara ma illuko kpar ma illuko tun hausa kumo lauwi kpar ma illuko yung turanci ta fok kumo lau ar koyim yareeni daga hausa kan turanci kan piɗɗi wemmo to shine lau ta gɓuɗaani peno yare ta monon wala a waanim tuku shira shiɗɗam mommo miniji yare gɓonong mo mu lau mun piini ɗoi daga turanci kan Hausa mau kan fok piperoi mini mu lau piini mu lau mun illina kan peno mo shooje ne maka elengku iyaanommo juana nwati ƙaabi cha shoomvo mulki shine kubum. ﻿yanzu na penom ta baji na penam shamvo mulki shine kum keko shooje ma berino ti kokko kaabi shanna kaabu ma'ana <hesitation> mulki ta mira ta yare ta fok yaare ta fok yare ta foke yare nenar iya-kabaanim don a nabu kafnom, daga ma illuko meko kaabi cha, mulki, mulkino wane ti pidi yu piidda zabeno wane shimi i daman da farko kakko ma zabikeju shu shira ti yiimuwe kaza, shirur yiimu we kijimmo shirur yiimu we kijimmo sai minama jabuko shinu illina koveeju a nabu kammu shoomvo zabe shoovo mulki ni ta fok piperom kup yantu sai baji shinna penuko baaji ma'ana kup <hesitation> mulki shine kup ta fok pipero ta kekoa yanzu ne ni weeko <hesitation> shautau ti piccemmo yanzu ne na karugo ni nwan na foruko shoojen muji <hesitation> ti ta iluno kumbilo nir rimb cakka, cakkama peno shi naani ma'ana <hesitation> mulki ti fok yaare mulki ti fok yaare shine kup to ɗinko mun wayan <hesitation> nima we shidam wmmo sho pedeu ti pi shaabi ta fok we ta fok pipero, kokko nema nir <hesitation> gbudaani dogi ne ma mandi ta majunon, nema nin i kaabun we an yanda we shi ti pidu yung merjemo we keko ndi gbudi-ndi gbudi-ndi gbudi-ndi gbudi-ndi gbudi har ta kijimmoi kan nwa nyung tomon minu nyiiboi-minu diigo shiinaamu an i anfasarata yaare. Har ta kijimmo̱i ƙan nwa yung tumon minanu <hesitation> min ɗirgo shinna mu an <hesitation> an fasara ra yare..